Ya ara-dàlagna mihitsy magnano ho laharam-pahamehagna fiainagn'ôlogno ai <hesitation> toy izay fiainagna biby, <hesitation> satria zao ai antsika mônko ôlombelogna ai, de atsika mikarakara i biby reo donc atsika kalôngany mila ohatra hoe voakarakara tsara mbô ahafahantsika mikarakara biby reo sady atsika koa efa nataon-jagnahary hanjaka amina biby sy ny tariny ndreo donc antsika managna valera ambonimbony de antsika zaign tokony atao laharam-pahamehagna voalohany.